ପନାମତେ, ଇଂଡୋନିଶ୍ଯା ରୋ ପାନୀ ପାଗୋ କ୍ଯା ମୌସିଯୋଂ ବିସାରେ କୀଜୀ ବତେ ବାରେଗୀ କି ଇଂଡୋନିଶ୍ଯା ଦେଶାରୋ ପାନୀ ପାଗୋ ବିସାରେ ବଚ୍ଚରା ଜାଈଜୀ ଇଂଡୋନିଶ୍ଯା ଦେଶା ଚୁଟା ଅକାର ରୋ ଉଠତେ ଯହା <hesitation> ମାସ ଆଗରୋ ପକ୍ଖା ବାଗେ ଅଵଜ୍ଥିତୋ ଇଂଡୋନିଶ୍ଯା ଦେଶା ଚୁଟା ଅକାର ରୋ ପାନୀ ପାଗୋ ବିସାରେ ବଚ୍ଚରା ଜାଈଜୀ ଇଂଡୋନିଶ୍ଯା ଦେଶା ଚୁଟା ଅକାର ରୋ ପକ୍ଖା ବାଗେ ଅଵଜ୍ଥିତୋ।